La coza pi strana ch'a sia mai capitame al e cuandi 'na matin su arivà a scola e l'ai truvà i cavi dël cumputer trancià e pöi l'ai truvà la tastiera tüta dëzmuntà e rimuntà sbaià e cuindi l'ai pa pudü andé avanti c'la giurnà li